العطلة الأسبوعية المثالية بالنسبة لي الي ما يكون فيها شغل ابدا او مشاريع يعني زيادة على الشغل والي تكون كلها اسوي فيها هواياتي ورياضة ويعني أنشطة ترفيهية